Kuugal finata waaji dowu to duuniya ɗum hande kam kanjum woni, ɗi neɗɗo annda to iwtoyi, annda no fuɗɗiri, annda to woni, demmbo annda to hucci, faama koo ɗume, ngam annda koy haa ndi waɗa jooni gam jaango mum.